komiði sæl lífskjör fólks með þroskaskerðingu hafa batnað mikið undanfarna

áratugi það eru viðurkennd réttindi allra fatlaðra og ófatlaðra að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum og taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra en fólk með þroskahömlun mætir stundum stærri hindrunum en aðrir og konur með þroskahömlun eru sá þjóðfélagshópur sem er í einna mestri hættu á að verða fyrir kynferðisofbeldi hvernig er hægt að tryggja rétt þeirra til sjálfstæðrar tilveru og koma um leið í veg fyrir að þær verði fyrir misnotkun

eða ofbeldi í Kastljósi í kvöld ætlum við að ræða mál sem komst í hámæli á þessu ári eftir að tveir dómar féllu í héraði við skulum byrja á því að rifja upp fréttir af því

á Akureyri hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot hann er ákærður fyrir að hafa brotið gegn þroskaskertri konu sem hann var að þjálfa ákæran snýr að broti sem átti sér stað á Akureyri árið tvö þúsund og fimmtán í síðasta mánuði var móðir annarrar stúlku sem

maðurinn hafði þjálfað ákærð fyrir að hóta honum lífláti eftir að hún frétti að hann hefði sett sig í samband við dóttur hennar síðasta haust Vigfús Jóhannesson fyrrverandi

var í morgun dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga þroskaskertri stúlku sem hann þjálfaði héraðsdómur Norðurlands eystra segir brot hans margítrekuð og alvarleg hann sagðist hafa staðið í þeirri trú að hann og stúlkan væru í ástarsambandi stúlkan er með þroskaskerðingu og hefur

þurft á mikilli aðstoð að halda alla tíð hún kærði þjálfara sinn fyrir kynferðisbrot tvö þúsund og sextán og var ákæra gefin út á hendur honum fyrr á þessu ári hann var ákærður fyrir að hafa misnotað stúlkuna kynferðislega margsinnis í heilt ár frá tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán Vigfús hafði þjálfað

og unnið á sambýli fyrir þroskaskert fólk já hingað í

er komin Guðrún Karítas Garðarsdóttir þú varst ákærð og sýknuð af því að hafa hótað Vigfúsi Jóhannessyni lífláti jú það er rétt velkomin og núna strax í upphafi er rétt að árétta að Vigfús var ekki dæmdur fyrir að hafa brotið á dóttur þinni heldur annarri stúlku með þroskahömlun já það stemmir ég ætla bara að byrja á að spyrja þig hvenær það væri ekki allt með felldu hjá dóttur þinnar það var í byrjun árs tvö þúsund og fimmtán þá kemur upp sú staða að þau höfðu stundum farið í sund allur hópurinn en þarna í eitt skipti kemur upp sú staða að hún fer ein með honum í sund að kvöldi til og bara ekki boðlegt eitthvað sem þjálfari á ekki að gera ef allur hópurinn kemst ekki þá bara

og ætlaði að kvarta eða sem sagt leggja inn kvörtun til stjórnar félagsins til formanns og komst þá að því að hann var ásamt því að vera þjálfari þá var hann líka formaður og og fór svo aðeins að grafast fyrir um þetta og komst þá að því að það hafði ekki verið allt með felldu á Íslandsmóti sem fram fór haustið tvö þúsund og fjórtán Íslandsmóti í

komumst að því að þetta væri ekki alveg eins og það ætti að vera en hún er orðin fullorðin hún er orðin átján ára þegar þetta þarna er hún tuttugu og eins tuttugu og eins já akkúrat hvernig var samband hans við sko hann var mikill vinur þeirra og hann var mjög sniðugur að

gera ýmislegt með þeim bjóða þeim í sumarbústað og svona það mjög náin tengsl bara óvenju náin miðað við þjálfara og iðkendur svona ef maður horfir á íþróttahreyfinguna bara yfir yfir heildina hvort

ófatlaðir þá er eitt að vera þjálfari og annað að vera vinur það voru svona skilin voru ekki alveg þetta voru ekki alveg eðlileg skil eða mörkin einhvern veginn ekki normal og hann var vinsæll já hann var vinsæll á meðal þeirra þú byrjar að reyna að hreyfa við málinu árið tvö þúsund og fimmtán og að senda bréf á íþróttahreyfinguna og á réttindagæslumann fatlaðra benda á að þarna sé kannski eitthvað skrítið á ferðinni þá er Vigfús farinn að leigja hinni stúlkunni íbúð og hefur raunverulega aðgang að henni já það var þannig og maður var svona búinn að heyra það að sú væri staðan svo kemur þarna og höfðum ekkert á hann og það var ekkert hægt að vísa honum frá hann vildi halda þessari þjálfun áfram og svo kemur þarna sumarið tvö þúsund og fimmtán og þá leggur hún fram kæru en samt ekki formlega og hérna formlega kæra kemur í rauninni að mig minnir haustið tvö þúsund og fimmtán og og honum er svo í rauninni ekki það gerist ekki neitt það er bara komið nýtt nýtt ár í íþróttinni og hann þjálfa og og fólk er svona bara áhyggjufullt út af þessu en það er svo ekki fyrr en í ársbyrjun tvö þúsund og sextán sem

honum er birt kæra þannig að þá komst einhver almennileg hreyfing á þetta þá var hann farinn að leigja annarri stúlku þannig að þá var svona eins og yfirvöld væru eitthvað að bregðast við lögregluyfirvöld á Akureyri þannig

honum birt kæra og þá hrökklaðist hann frá en ekki með góðu þannig að þetta var svona þetta var alveg eitt ár sem þetta tók að koma honum frá þetta mál gengur svona dálítið tregt í kerfinu já svo gerist þetta í ágúst í fyrra að þú ferð inn á vinnustað mannsins og hótar hreinlega að drepa hann

náttúrulega komin í ágúst tvö þúsund og sautján sko

þarna eru liðin alveg frá því að ég kem að málinu er liðið tvö og hálft ár frá því að ég kem að því fyrst þarna með sundferðina þannig að í ágúst tvö þúsund og sautján þá er þetta það búið að rannsaka þetta það er búið að senda þetta til saksóknara og þar er þetta að fara til baka það vantaði gögn og ýmislegt svona kannski eins og kemur upp í málum sem þessu en þarna var mér einhvern veginn

að hafa samband við dóttur mína eftir að hafa ekki haft samskipti við hana í meira en ár mér var bara eiginlega allri lokið þannig að ég bara stóð upp og og rauk af stað og með þessum afleiðingum þannig að ég las honum þarna aðeins pistilinn og hérna hvað sagðirðu nákvæmlega ég sagði

ef hann myndi snerta hana þá myndi ég drepa hann ég sagði það og fór svo beina leið á lögreglustöðina og tilkynnti manninn af því að hann var með það var vitað að hann var með búið

birta honum kæru hann er til rannsóknar málið er hjá saksóknara í bunkanum þar og ekkert að gerast og við einhvern veginn í í kringum þetta þá höfðum við horft upp á hann vera með hóp af þessum iðkendum á eftir sér búinn að stofna nýtt félag og heldur uppteknum hætti og þetta var einhvern veginn bara mér fannst bara einhvern veginn að nú þyrfti einhver að segja eitthvað við hann ég tók það bara að mér og það fór þessa leið fannst þér þú svona eftir á að hyggja fannst þér þú hafa gengið of langt neinei alls ekki alls ekki en maður náttúrulega ég komst að því þarna einhverjum vikum seinna að þetta varðar við hegningarlög að hóta fólki ég

hótandi fólki en það bara maður stundum þarf maður að bregðast við hvernig varð þér innanbrjósts þegar þú gerðir þér grein fyrir því að þú hefðir verið ákærð fyrir að hóta

bara mjög óþægilegt bara virkilega óþægilegt þetta er svona einhvern veginn sem maður á ekki von á að lenda í ég er nú bara venjuleg kona á brekkunni á Akureyri og hérna já hef ekki lent í kasti við lögin en jújú ég tók því bara þurfti að fara í skýrslutöku og svo einhvern veginn hélt ég að yrði ekkert meira úr þessu já en þessu var haldið til streitu og og bara endaði sem dómsmál og fór mjög hratt í gegn ótrúlega hratt þetta fór talsvert hraðar í gegn heldur en já bara mjög miklum hraða sem kom mjög á óvart þetta var svona einhvern veginn var þetta orðið forgangsmál já en kannski á einhvern hátt ýtti við hinu málinu eða hvað já ég vil trúa því að þetta hafi gert gott fyrir hitt málið það hafi ýtt við því og mögulega hafi það

dregið fram í í framhaldi af þessu veginn kom manni á óvart hvernig ákæruvaldið virkar þannig að þetta er náttúrulega já svona er þetta

verið af hinu góða það bara nú er búið að dæma hann alla vega í héraði til fjögurra ára fangelsisvistar fyrir að hafa brotið gegn hinni stúlkunni hvernig varð þér við þegar þú heyrðir af dómnum

bara ofsalega mikill léttir en á sama tíma náttúrulega mjög mikið

sjokk þetta er einhvern veginn að togast á í manni

var brotlegur þetta er einhvern veginn þetta er

einhvern veginn búinn að vera þátttakandi í þessu eða svona já í þessari baráttu þannig að þetta er svona já þetta var mér var brugðið en á sama tíma mjög létt og maður fagnar þótt þetta sé ekki eins og að fagna á kappleik þá er þetta

náttúrulega þetta er harmleikur og það er líka náttúrulega að þetta mál það snýst ekki bara um þennan mann og þessa stúlkur þetta náttúrulega varpar ljósi á ákveðinn vanda fólks sem er með þroskahömlun en er orðið sjálfráða já og það er náttúrulega ekki lengur á framfæri foreldra sinna eða forræði foreldra sinna réttargæslumaður fatlaðra á að gæta réttinda þeirra

svo á það líka rétt á persónulegum talsmanni sem á að gæta réttinda þeirra og hagsmuna hvernig finnst þér þetta kerfi virka ja það virkar bara ekki alla vega það sem ég þekki til þess þá virkar það ekki það er örugglega einhvers staðar sem það virkar og það er gott fólk að sinna þessu en þetta er þetta gerist á einni nóttu þau eru sautján ára í dag og verða átján ára á morgun og þá er bara allt breytt þá eru þau orðin fullorðin og þá eiga þau að fara að gera þetta allt sjálf og okkur foreldrunum kemur ekki við í raun hvað er í gangi þetta er einhvern veginn úr sjálfræðinu og auðvitað vilja þau séu sjálfráða og þau eiga að upplifa frelsi og en þau eru það eru ákveðnar hömlur og það er bara gert þetta allt sjálfur og svo koma upp alls kyns hugmyndir

eða hugmyndir eins og með persónulega talsmanninn að það sé góð hugmynd og það getur vissulega verið góð hugmynd en með persónulegan talsmann ég las nú reglurnar varðandi hann og þar kemur hvergi fram að það þurfi að það fólk nei og það eru dæmi um það að þessir talsmenn hafi Vigfús var sjálfur talsmaður stúlkunnar sem hann var seinna dæmdur hann var talsmaður stúlkunnar og réttindagæslumaður fatlaðra á Norðurlandi var búinn að veita honum áminningu en gerir hann samt að talsmanni stúlkunnar í mars á þessu ári féll dómur fyrir norðan

norðan þar sem að persónulegur talsmaður var dæmdur sekur fyrir þjófnað frá fötluðum einstaklingi og sá maður var með hafði áður verið dæmdur fyrir þjófnað

virðist einhvern veginn ekki vera og það getur hver sem er dúkkað upp í þessu þau koma sjálf með einhvern einstakling sem þau vilja að verði gerður persónulegur talsmaður og það er bara einhvern veginn það fer bara þannig í gegn og eins og kemur fram í dómnum sem féll á

föstudaginn að þá virtist hún hafa verið undir pressu að hún var spurð ertu viss já ég vil að hann sé en svo kemur á daginn að hann lagði áherslu á það við hana og var jafnvel við hliðina á henni þegar hún var að óska eftir þessu hvernig tilfinning er það að vera foreldri og horfa upp á barni sitt í þessum aðstæðum þó það sé orðið fullorðið bara mjög óþægilegt sko við þarna

að vona það besta fjölskyldna eru misjöfn maður verður bara að vona það að þau treysti sínum nánustu fyrir sínum málum og þetta er einhvern þannig að við erum að sinna þeim þó svo að maður hafi stundum komið þar sem manni er sagt í rauninni að manni komi málið ekki við foreldrum komi málið ekki við að þau eru orðin sjálfráða ég er ekki viss um að fólk sem er hámenntað í fötlunarfræði sé sammála mér en en ég hugsa að við séum með doktorspróf í að vita hvað börnunum okkar er fyrir bestu Guðrún Karítas Garðarsdóttir